La nahita an'io i zay da tsimaintsy handeha any moa i zay, hijery an'ny harea notondroan'ny raha mijika io ka, tsy ome tsis i zay fa da azony ny harea.